Akum mme a-ka yemm ka etek nji nji abingha Bendeghe mme ayemm ka ntek yee adik ehyege. Nnye aari ebhat nji-goe agoe na nkue agoe na mkpe-re ekpin agoe na mkpe-re ojimmi omme <noise> njak nwut, nkpere ching. Ofu ajimm ajimm ka ntek akagara ngoe nyi ekǝnna okpi-mba ejak mme aka jimm nfa ka Bendeghe. Nka kue nfa nkue ka ere e. Nnji ndi ching, ndi ka nwut nnyi akamma, nyi abinghe se, etek nnji adik anor ehyege ebhat nnji ngoe angoe na nji nwut a-mme ta m-man. Mba ching mbak mba seng nkume nwut a-mme nyi esagasa. Etek nji, etek ejame oyeba-mbinghe. Kǝn nong mme ndi-anor, eji etek nji ekoram-o. Mba nkumme nfa nyen-ne ejum o-mmo yin, etom chang etǝk nchanne eyebe. Mme n-man nwut nchiga Obasi aka-rem etom, nki fam nfa nji kumme ka eti-mmere nchibe-mbak. Etek nchan-ne enob, bo-fa ori, oyeba-mbinghe ori. A-jenne-o, afonne etek ari ka etek-enchanne na nji mme mmkpi nsi-ra-wun anor se bofa, kpe fan-fan nji okumme, osuri-njom okahi, yee ari afor aki tam ma, kpe ka nchot-ro, kpe ka jen-jen-o, yee aki tongha mba, bofa oye ra, oki yena tata ofu mbi Obasi ator se ofu-oba osi, yee aki ribhe mba-yeh ka mbing nji Jesus Amen